يومي المثالي هو اليوم اللي يبدأ بصباح مشمس ،استيقظ باكرا مع شروق الشمس، وأبدأ اليوم بفطور صحي ،ولذيذ مثل: البيض، والخضار ، وعصير -فواك - طازج ،وبعدين أخصص بعض الوقت لممارسة الرياظة مثل: المشي، أو اليوغه، وبعد كذا أحب إني أقضي يومي في العمل على مشروع أحبه، أما في فتره الغداء فإني التقي مع أصدقائي لتناول الغداء في مطعم جديد ،وبعد الضهر أحب إني أقرأ كتاب أو استمتع ببعض الوقت في الطبيعة ،أما في المساء فاحب اني اجهز عشاء -لذي- ، وأقضي الوقت مع العائلة والاصدقاء وأختم يومي بمشاهدة فيلم أو قراءة المزيد من الكتب.